बकरियों के पैरों में मजबूत उभरे हुए खुर होते हैं। जो ढलानों पर अच्छा पकड़ बनाते हैं। घरों के बनावट इन्हें फिसलाने से रोकते हैं। या अपने शरीर के संतुलन को बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित करती हैं। उनको शरीर लचीला होता है। और वह आसानी से चढ़ाई या ढलान के दौरान अपना वजन सही-सही जगह पर डाल सकती हैं। बकरिया बहुत सतर्क होते हैं और किसी भी बदलाव को तुरंत सामना करती हैं। अगर वो गिरने वाले परिस्थिति में हो तो जल्दी प्रतिक्रिया करने अपने शरीर को संतुलित कर सकती हैं। बकरियों की शरीर की बनावट हल्की और चुस्त होती है। जा मा उन्हें चढ़ाई या उतराई में किसी भी प्रकार की मुश्किल नहीं होती।